أكثر شي طريف صار لي كان يوم روحت مع صديقاتي في مطعم جديد، كنا نظحك وكل واحدة تطلب شي مختلف، يوم وصل الطعام طلبت سلطة لكن اللي جابوه لي كانت شريحة من الكعك بدل السلطة، استغربت وقلت للجرسون غلط هو ظحك وقال إن هذا سلطة الكعك.